<hesitation> هنمسك العجلة وبعدين <hesitation> نركب، ونكون ساندين على حاجة الأول وبمجرد ما نيجي نلف، نقوم باصيين لقدام عادي، ونحاول نثبت نثبت جسمنا في النص كده اللي هو العجلة متتحركش ولا تتهز أو شمال <hesitation> و <hesitation> بقدر الإمكان منخفش يعني <hesitation> نزق ب- بس <hesitation> عشان نعرف نكمل.